Kärugaq om tuuperäst lihtsa rasõhit asju kandaq, et ku sa olõt piisavalt tukõv, et tuud asja käro pääle nõstaq, sis om käroga juba väega lihtsä tuud edesi ajjaq. Selle et sa saat tedä veerütäq, mitte kandaq.